<hesitation> איך ווייס נישט, כ'האב קיינמאל נישט געזעהן ווי לאנג איך קען וואקן. איך ווייס אז אויף א טרעדמיל האב איך שוין א פאר מאל געוואקט דריי מייל, פיר מייל, <hesitation> איך ווייס נישט עכט אויב איך וואלט געקענט וואקן אזוי לאנג און וויפיל איך וואלט באמת געקענט וואקן